<noise> Telo teo biby efa nagnanako, <hesitation> piso ah efatra teo ho eo zareo, de kivà nagnana kivà roy izaho, de akoho ah, nagnana akoho takeo takeo amin'ny dimy dimy teo zao. <noise>